Pues ain áh úh ñih noh áh muo shiu noh pues áh úh ñi áh buih gi pues ain mole noh bá muo, muoh tsá mole por que náh báh mole casera náh-náh cháh chíu aum-aum no chile guajillo náh ló tsáh chile ancho jóh náh buo tsá mühh chá la ká aíh do main buoh müh jó náh noh raum óh aum joh náh naíh yíah kóh chí aum dó jóh muo ni chíu aum doh jóh, jóh náh úh choin tsáh ní yíah jóh no uh choin tsáh káh la choin jo muo nain choi jóh náh niun tsá ñi muo lain chaí-chái ñi muo lain pái náh niu tsáh oh jó wi laig fu, fu áh aum dóh joh no pues chá tó beí láh muo tó laih jóh noh, jóh ná ló tsá noh canela joh ná úh bú tsá canela jóh caí tsá jé mole náh ló tsá noh tomillo náh ló tsá noh pasita ná ló tsá noh almendra nóh úh muo cacahuates joh noh ajonjolí joh noh náh fá tsá ni yía já lá todo eso náh fá tsá ni yíah jóh nium muo tsá chái ñi muo lain paí doh jóh. Joh noh joh-joh náh cai tsá noh chocolate joh laig muo ni ngo muo tsá mole dó joh-joh tó tsá noh chocolate joh faí tsá fái tsá joh niu-niu tsai joh se disuelve joh cain niu joh noh áh <hesitation> joh na ni ná ló cai mu ná-ná máh tsá. Náh-nah zóh tsá muh nih yiá joh noh jo-jo niu tsá chai do noh chái licuadora áh muh do noh joh nai caí uh main ni caí ajo ni cái joh eíh maí láh baíh joh náh chía tsáh mju muh doh muo tspa para sasonar joh no cóh-cóh ajo cóh úh maí cóh joh-joh ziíh tsá ti baíh láh baíh ní fú chái-chái aú do joh mui ni ngo ziíh joh náh caí tsá noh áh muo áh chí aum-aum yíuh áh aum juagillo aum-aum no chile ancho náh caí tsá mju-mju tau có áh mju tau muo nai cóh-cóh mju tau doh jó báh cóh mju tau doh caí tsá noh-noh áh-áh fu aum báh main-main uh buh tsá chái licuadora jo oh ngo chía tsáh taig shiu chái áh chaí-chái au doh uh muh go main yoi naih gá óh mju muh do joh no caíh niu tsá láh go ná ni cóh choin tsáh fu áh ñi náh nain ga uh choin tsá aí joh nain niun náh naih laig moler cóh ñi muo lain paig oh aig náh lai moler ko ñi muo lain paih joh láh muo báh lá muo ingrediente eih laíi ku no góh náh úh choin tsá joh náh niun tsaí ñi muo lain paí joh jo noh já lá áh fuo noh canela nah niu tsá noh chai ñi muo lain paig go muo nai laih tostadito muo naih choin joh noh já láh áh eig gi oh áh nai fuo máh mencionar la dóh. Já la comino, já la pimienta, clavo, ajonjolí, já láh almendra já láh noh úh muo, noh cacahuates já lah noh, já la áh eí áh niu tsáh jó-jó gia caí niu tsáh tó tsáh áh jei main úh yia tsá noh mole joh-joh noh laig kóh mju tau noh muo tsá oh kai tsá múh joh main muo mju tau do noh caí niu tsá, tai shiu-tai shiu ká já caí já láh áh-áh óh chá úh ñih áh-áh eig áh eig éh mole jo muou gá yia jo-jo pues ain jo lai.